Viiturbiiniq ummaq tuujaos, et viieelektrit saiaq. Nä ummaq sis nigu viieelektrijaama põhilidsõq osaq. Näet, vooluvesi <hesitation> pand tuu ümbre käümä ja sis saagi säält eelektrit.